في رأيي الكون ليس له أصل، لانه موجود منذ الأزل و ذلك الأزل غير محدود والأشياء الموجودة في الكون موجودة منذ الأزل، وان كان هناك تحولات لكن يبقى الكون ليس له أصل.